पहली ता मै आपा बच्चा ते जब बाइक चलोंड सिखोलू वैसे पहली मै वेते बैलेंस बनोंड सिखोलू अर बैलेंस बनोंडा बाद मै वेते ट्रैफिक रुला बारा बातोलु की ट्रैफिक रूल कन ची मतलब की तुमते बाइक चलोंड जब रोड पर निकन से पहली अपु ते मच्योर कन पड़ल अर तब तुम बाइक पकड़ा हंडेलो सबसे ज़्यदा ध्यान रखण अर आपा अगिन अर पिचिन बाटिनो ध्यान रखण।